די וועג וואזוי צו בלייבן גוט אנגעטרינקן און הייסע וועטערס, איז צו מאכן זיכער אז מ'טרינקט א גאנצן צייט גענוג וואסער. מ'דארף וויסן פונקטליך וויפיל וואסער פונקטליך יענע מענטש דארף טרינקען. און צו מאכן זיכער אז מ'האלט און איין טרינקען א גאנצן צייטץ אויך עסן א זאלצענע זאך, סיי וועלכע זאלציגע זאך צו האלטן די וואסער אראפ.